Noŋ se nee paa posibulu. Moo te niidiiyaa soto noo la a saŋ puru saŋ., haa. Ite niŋ i ye a soto aa saŋ puru saŋ, parisiko, niŋ a ye a tara i be ke la moo ti, ite te baluu noo la eesemaŋ a ye a tara i ňaa be moolu fanaŋ kaŋ minnu ye a loŋ poroobulemoolu be i bulu. Ili foo ko saa te suwaa oŋ poo perewokupaŋ poo, ti ite. teree oŋ poo dee, wo le ye a tinna. Iyoo aduŋ <hesitation> dee fuwaa faŋ. i ka kodoo soto le, laa santee manku